Oyi a nuyɛ mu bɛ'a no'onɲa wo mubɛ no'onɲa ma co'o wo o tawɛ a besi o ɲu lo mi na ma mi wiyan lo ba ji'i bo o wa lo o a ba fɛfɛ to nuyɛ tawɛ aro sɛ tonu aro zeni mi fɛra ma biye mu tawɛ a wera yirawe a wa nu ma wa miyan a sin wɛ ba be don mu oyi le'a mu besosi to omi le sara sara oro yamu o mi le puwɛ pu'ɛ mi di'o to o tawɛ a nɛ o te yirawe a'o ji be ho dimiyan a'o jɛmu ve